Yë yëdun yojwa'atäktë jue da yëdun tyum konajtyë dun ma myoj wakayn ko'o najtyë dun yë a'ax jedun mas yajtum yë a'ax jedun mut'spëtyam a'ax je yaj nënyëkabëyë ko'o a'ax myuch ko'a a'ax kyëpxë ko'o a'ax wa'atyë yëyë dun a'ax yajtum yëyëch dun na najuëb neyb dun xi'im të nëkapxë.